Nana wau i koʻu leka uila kela me keia lā, no ka mea aia wau he ʻekolu leka uila, hoʻokahi no koʻu hana ana ma ka punana leo, hoʻokahi noʻu iho, a hoʻokahi me na mea maikaʻi ʻole, <hesitation> nana wau i koʻu mau leka uila, no ka mea he koʻikoʻi na mea apau i loko.